komiði sæl og verið velkomin í

heyrum af því þegar álft sem festi gogginn í dós var komið til bjargar og fjöllum um loftgæði á höfuðborgarsvæðinu ég heiti Karl

öskudagurinn er í dag og á flestum stöðum á landinu klæddu krakkar sig í búninga og sungu fyrir nammi öskudagurinn á sér langa sögu hann er fyrsti dagurinn sem hefst í sjöundu viku fyrir páska dagurinn hefur verið mikilvægur í kaþólskri trúarhefð nafn dagsins á rætur í þeim sið að ösku af brenndum var dreift yfir höfuð kirkjugesta langafasta stendur yfir í fjörutíu daga eða fram að páskum á föstunni borðar fólk lítið eða ekkert kjöt

hljómsveitin hatari mikill innblástur við

kannski ekki skrítið þar sem hún vakti mikla athygli fyrir búningana sína í söngvakeppninni hvernig líður þér í þessum búning bara vel ætlarðu að vera

og hverjir eru að fara að vinna Eurovision hatrið en hvernig syngur hann undanfarna daga hefur athygli margra beinst að álft sem sást í síðustu viku með

fasta á gogginum yfirvöld voru látin vita og um leið var farið að skipuleggja björgunaraðgerðir myndband náðist af óheppnu

þar sem hún gat ekki borðað hún var særð eftir dósina og gat ekki flogið lengur starfsmenn Náttúrufræðistofnunar fóru á bát og reyndu að ná henni

og losa hana við dósina það tókst í gærmorgun við fengum bátinn og hún er orðin frekar slöpp og reyndi að taka taka á loft fyrst en svo var hægt að ná henni með háf Ólafur þurfti nokkrar tilraunir en svo tókst þetta

bara mjög ánægjulegt við hlaupum til ef að dýr eru í nauðum

var skoðuð vandlega og send í húsdýragarðinn þar sem hún verður á meðan hún jafnar sig rúmlega tvö hundruð milljarðar eru framleiddir á hverju ári margar þeirra eru ekki endurunnar og enda þess vegna úti í náttúrunni fuglar og önnur dýr hafa auðvitað ekkert að gera með dósir og svona slys minna á það hversu mikilvægt það er að henda þeim ekki út í náttúruna heldur loftgæði á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki verið með besta móti og varað hefur verið við miklu svifryki varar við svifryki næstu daga en viðbragðsteymi Reykjavíkurborgar Vegagerðarinnar og fleiri brugðust við með því að reyna að

þungar umferðargötur á höfuðborgarsvæðinu auk Reykjanesbrautar í dag að

úr ryki í lofti svo þarf líka að sópa margar götur í Reykjavík sem eru allar úti í sandi sem var borinn á vegna hálku hægt er að kynna sér loftgæði nánar á vef Umhverfisstofnunar loftgæði punktur is fyrr í vikunni fæddist asíufílsungi í dýragarði í Belgíu

eru taldir í útrýmingarhættu en þetta er í þriðja skiptið sem

fæðist í garðinum þar er markmiðið að stuðla að því að fjölgi sér